Gny fomba fahaizako hoe gny appareil photo zao zao, izy carré carré zay izy. De tsy maintsy misy olo mampiasa anazy aloha amin’ny olo mangala an'le sary. De lafa izy mampiasa anazy igny, misy raha regleny zay ao. Mijery objectif zay izy, mijery an’le sarin’olo igny, <noise> de misy raha regleny ao. De alainy sarin’olo iny de bakeo sasay.